La jy my üü e kuíi: mý üü tuu tö, mý üü ia dáaá, mý üü pee, mý üü tǿǿ' tu 'myy, jötu mý üü 'mo kö'.